هلا بالغالي. اذا تواجه صعوبة في العثور على وظيفة حاول توسع شبكة معارفك شارك في ورش عمل او فعاليات للتوظيف وتواصل مع خريجين من نفس تخصصك وركز على تطوير مهارتك سواء من خلال دورات تدريبية او تطوعية لا تنسى تحديث سيرتك الذاتية <hesitation> وتخصيصها لكل وظيفة تقدم عليها.